Bu fikr muloqotda mavjud bo'lgan bahsdir. Jo'xori va soya suti o'simliklardan tayyorlanadi va hayvonlardan kelmaydi, shuning uchun ba'zi odamlar buni sut deb atashni o'ylashmaydi.